Dijoncteurni angana ro ka nokhoηa ganagni yinbé gana koumi ma wala fo tana ganari anga moula a na dijoncteur ké kérri a ni yankhandina anga moula a na koumou a na séguéndi. Anga moula a na kéri ké a na yankhandina.